Ave, yo prefieru de dal-mi una ducha pa ahorral agua i del meyu ambienti cudial, ya que l'augua es un bien mu escassu, enque essu ya pendi delas preferenciás i las nesseciais de caúna. Una ducha pos comu que te dispierta i un bañu pos comu me sirvi palo contrariu assinque essu ya tamién puei sel dela orilla que estea. Nel branu pahi que con una ducha fresca pos ya estás aviá. I nel inviernu pos un bañu bien calienti.